الشخص الأكثر تأثيرا على حياتي هو بيكون والدي، والدي هو كل شيء بالنسبة لي كان ينصحني، كان يرشدني للطريق الصح، كان ينصحني عن كل شيء في الحياة، كنت <hesitation> أتعلم منه كل كنت أخبره كل شيء كان يخبرني الصح من خطأ.